È yaȧ kuii, ɗɔɔ bȧ jȧwè maŋ kùwòìm, è yaȧ ko gboo fèemȧiŋ, nyùùŋ nyaŋ manaŋ aŋ fɔ̀ɔ̀wɔ̀ nɛ̀ŋ fɔ̀ɔ̀wɔ nyiŋ mȧŋ, ɗɔɔ bȧ nyùnɔ̀ɔŋ nyɛnɛŋ nɔŋ nɛ̀ŋ fɔ̀ɔ̀wɔuŋ nɛ̀ nɛ̀ŋ fɔ̀ɔ̀wɔ lii wo nyɛ̀nɛ̀ŋ mièuŋ nɛɛ̀ŋ jòwȧ muŋ fè kòmȧŋ kaìŋ ɗɔɔ bȧ kȧìŋ nɛ jȧwè maŋ yȧùm, e keì bi e nyɛ̀nɛŋ e bɔ̀mɔ̀ɛŋ eum wùyȧ fè ɓɛ̀nɛ̀ŋ jìwie, ȧŋ nɔ̀ŋ nɔŋ gbɔ̀ɔ̀ɔ sùà mìè gbɔ̀ɔ̀ɔ lii fòfoo nyùnɔ̀ɔŋ bȧ wò sie <hesitation> e nɛ̀ŋ fɔ̀ɔ̀wɔ lii mùŋ yaȧ kòmȧŋ sùȧ e gbɔ̀ɔ̀ɛ yaȧ dìì muŋ fè jiwiè, ɗɔɔ bȧ maiŋ nɔ̀ŋ diɛŋ maŋ fòlȧ jɔɔlèe, mìŋ folo jɔɔlèe ka jɛi ka jɛi mìŋ tire ka jɔ̀ȧ, kɛɛ maiŋ pɛɛ woò aŋ fèiŋ kòmȧŋ, sèè wo nyùnɔ̀ɔŋ bȧ naŋ yìlè <hesitation> e nɛ̀ŋ fɔ̀ɔ̀wɔ lii wò kuwa woiŋ yilè anyùùŋ gbiŋ ȧŋ yaȧo aŋ fè kòmȧŋ mȧŋ kàìŋ, mùŋ kɔ̀ȧ woȧ nyùnɔ̀ɔŋ wȧȧŋ, mìŋ yaȧ nyɛ̀nɛ̀ŋ sùȧ tɛɛ̀ mìŋ yaȧ nyɛ̀nɛ̀ŋ sùȧ tɛɛ̀ wò yàùm wòo sùȧ keìɛ fè domaŋ diɛŋ, zȧ sèè è nɔ̀ŋ yɛi e gòum fɔ̀ɔ̀yɛ̀ jii tiŋ zȧ muŋ kuwȧ keì bà mùŋ do nyɛ̀nɛ̀ŋ, kpɛ̀ɛ̀ŋ kɔɔ le nɔŋ, e kpɛ̀ɛ̀ŋ kɔ̀ɔ̀ kìlɛ̀ le e jèlȧ bɔ jɛwɛ, maŋ jɔ̀ȧ maŋ hawe, sèè jȧwè maŋ kùwòùm tiŋ nii sèè jȧwè maŋ gòum kùwȧ è naŋ jòò nɛ̀ɛ̀ŋ moo. Nȧȧŋ pɛɛ jaa yɛi nȧaŋ jȧwè maŋ yȧìm, gò nȧaŋ jiwiè, kɛɛ nɛ̀ɛŋ naŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ miȧŋ gò zùmò jì mìŋ naŋ zùmò yèwa, fòfoo mìŋ kuwa aŋ jìɛ̀im nyȧŋ nìì lɛ sie fòì nìlìɔ ka yèwȧ ka bìȧ wùìyè wèè aŋ guò ka nyùnȧŋ ȧŋ kɔɔyɛ ain koȧ, e nɛ̀ɛŋ naŋ nyɛ̀nɛŋ miȧŋ gò nȧaŋ jiwièɛ tiŋ nii.